Ukum ɓaan mole yangon seera, ti i, waam mu wai yaa, waam mo na yaa ta kwaal Pidi, mo na ile awur serai, waamonjaana nam mini sa nam anagimu otamgu ka a waamonjaan Puda nam mini saa, terum min ton tul yaaz wuten ma lo'imu, min gan ile takard teije min liye ti Pomu, min yaan selo ti tom anagimu min maaɗe, min ɗebun imu, anki min ɗomu mini ɗum yaaz wutenum mini waa yaazi da Pudam, se waam min gan an uzmu wan tom anangimu min sel nam mendam wokun mini ta kaba ɗiyo, ta kaba wuten, ta kaba waam Pibum mini yaazi da Puda. mini maad sama yamba. mini il ta kumno min maad sama yamba mini potu, na wa onuk wuten la'liin kan suur am, waamonjaana nam waa adgi wan Korok la'liin suur am. Na n'ile nwan Korok mo na wan Korok, mo na ware mana yaad wudo Puudun awur Serai na wa Sidun mana, min Sidam mana ga la'liin mo na watu na Par am n'Pal ino mo na pal ino, na ɗin da mana kan waamoaram mon ana ti Korok, na ɗin ɗiji n'ɗoone Po pakno, mo na ɗoone Po Pakno Purun tiɗa, Purun ko tiɗa nam mona waa tidunon, ɗiyom mona yaazi Pip mona yaa ɗiji nan yim waam ɗooji na waa yaaji dooji mo na ile na yaazu nan? ta kaba tida nam mona wa yaazi nga ta kaba ti se, nlizin wuten nam mo na yaazi ɗoozi na yaazi wutenje, tuubo na yaazi wutenje, ka ka ag yam loko, ka yamb adungo Pudun, mini yaa min nenu min ga ka ka ag yam loko, mo Pot Purum ɗok mini ɗoon imu ti sum wutenum mini waa yaazi ɗooji ma ɗanye Pada, ma ɗanye ɗuman, min weeg yazim. o nataije ma yaa num okei pon Se waam min gan nenu min ga ka ka'ak anangimu loko. ka adamgu Pudun ɗooji, waaje waa mo na waa yaji ka adungo Pudun tuubo, waa je waamona waa yaazi ka adungo Pudun pi tuubo, waaje waa mona waa yaazi teersi ukmo, teersi ukmo parun anangimu otamun Pudei min gan yaan wuten, min gan yaan wuten. Mum gi ting anangimu otamgu sen nam min yam ga yim wam mini yaa, mini yaa ti ki Pomu mini ɓa yaaz na Se, mine ne yim yaaz na Se, mini ba yaaz nase, mini ne yim yaaz nase, anki yadamgu uk waa mo wuɗam, miniga sen minin ga yim waam mini Po yaazi, to ɗimum min ɗiijin losin nam min yaa ga yim waa nam mini yaa ta ɗimum min ɗijin, mo il ta kumno wan wugor puda, wan sum wan nam ɗooji mini ile mini waa yaazu nan se okom otamgu nam min yaa ga Pondau, nam mini ile anga waam mini tob tul yaazi, anga waam gan kwa Poki waam gan kwa Poki anan? a tiɗam da sum, pidi tiɗ ta sum Pidi, kwale mini waa ilo mini waa saan ki poki ga wutenum gai takin otamgu puda, otamgun ti sum wuten, on sum, ongon sum itiɗa, sum nam ka min sịinu sịinon ta ɓandi wutenum ɓaan mini min yago, pon pidi ɗari, min ille, min sa̱k ki poki kawuten o̱ se wam mona neeji nga anangimu ontamgu koɗii ti sum nam min yaan wuten otamgu koɗi, ti sum nam min pon koɗiim mini yaan wuten ko nasela aga kọoto, sum anga wuten sum, Puda ana wuten Puda, Se waa mon Po neeji la kiɗau ti ki koɗii nam anangimu otamgu.